Buran hormare da yiɗi. To a ɗo maari hormade, hormade me waddan himɓe yide <noise> godɗo. To a ɗo wada to a ɗo maari hormadi lallay waadan jigadam. Ko a yiɗi waadugo a waadan